A laatanaaki am soobaajo boɗɗo, koo nde emi ɓado maa an a doggaoo min mi hewtaayi, mi higotira e maa naa? Em yeeɗi mbi'aaka.